Kuis ti dekoratsioonõ nii ilosas mõistati egä kõrd tetäq ja teemaq ommaq teil nii huvitavaq ja ma piät ülemä, et esiki süük om väega-väega hää.